لما كنت بسبح كل يوم وبروح المسبح كل يوم كنت بقدر ممكن أقعد دقيقة تحت ال <hesitation> مية عادي ستين ثانية عادي لكن الأيام دي عشان مش كتير بروح المسبح <noise> ف <hesitation> بعتقد إن أنا بقيت أقعد مثلا عشر ثواني وخلاص بحس خلاص يعني بس لو قعدت ف المسبح كذا يوم ممكن أوصل عشرين ثانية تحت المية